Tootin yo, btooti bjaan yo, ngi btooti bjaan mo, bjoondi ndaani, gii mo ge nñaangír ngi wii béede, gin yo gii béedaa ggaaj. Btootim bima jóondi, gjóondi ndaani, wima jóondirin gí, njali ma biñaŋn yo nyaa gwilim bàa, gwilin yom bàa ma, ngi njali ma biñaŋ mmatale gilim mo, ge jóondu. Biñaŋ ma nyaa gwili mo, btooti mo, gjóondi ndaani, mo utin biiŧa alaanti hali bŧebdoor, unan yaa nyóbodi a fntédin boja. Utin biiŧa anín yaa nŧobte, anan yaa anlabiri fntédin boja. Gbúuta nsúngurana, hanganti a nŧanŧan fi mo, biñaŋn yo bdoor beebi bingi yaa mo, bilantin yo gwéntele geegi bingi yaa mo, ftuugi ma du nɓatan, we gi nɓatan, luusa udiigmim bàa ma. Gee gi angaade a nfanfan, han buŧi ñaan, binínn yo nan yaa door binan ñire han buŧi uñaa. Mo ndu yaa <hesitation> a mo, gbúuta nyaan bisungura, blúŧi binyaa nnadiin ma, han wii tti wéeti blúŧi. Léeyi ŋata gin yooli, biɓalagna a fommu fdúba tu, binbiiŧana, btooti be jóondi ndaani, giin yo ngi gii mo, gjóodi ndaani, han gii ggí woda.